Bueno est j amu'i tzyäkpa este tyejetzäkpa puro como hilera, por puro byabapikti je tzäkpa tyäk jetpi'k tzyäkpa tyäk, jenä itpa, jenä 'yaktzäpya este tantat, 'yaktzäpya este tzu'ni ja'ku musumä ku'tä, kyu'tpa je tzu'ni, kyu'tpa tantat, jete nyukpa ja'ku tzä'yu y hay vece nta tzä'pyamä jenä tyiratzäkpa byaba como hilera jenä 'yaktzäpya tzu'ni titya'p jete pyinhpä'pa.